қайырлы күн құрметті әріптестер
құрметті депутаттар баршаңызды тіркеуден өтулеріңізді сұраймын
уважаемые депутаты прошу всех вас пройти процедуру регистрации
жұмысымызды бастау үшін қажетті кворум бар мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын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
жоқ жоқ болса онда күн тәртібі бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
күн тәртібі бекітілді
құрметті әріптестер енді күн тәртібіндегі мәселелерді қарауға көшеміз
бірінші мәселе тәжікстан республикасы қырғыз республикасы қазақстан республикасы мен исмаилиттер имаматы арасындағы орталық азия университетінің құру жөніндегі шартқа
хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасымен жұмысты жалғастыру жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің төрайымы депутат әбдіқалықова гүлшара наушақызына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
қазақстан республикасы парламенті мәжілісінің екі мың он тоғызыншы жылдың жиырмасыншы ақпанындағы қаулысымен тәжікстан республикасы қырғыз республикасы қазақстан республикасы мен исмаилиттер имаматы арасындағы
орталық азия университетін құру жөніндегі шартқа хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасының заңының жобасы бойынша қорытынды әзірлеу мерзімі екі мың он тоғызыншы жылғы жиырма бесінші желтоқсанға дейін ұзартылды
заң жобасымен жұмыс жасау барысында бұл хаттаманы ратификациялаудың кедендік төлемдерді төлеу кезіндегі преференциялар беру мәселесін шешпейтіндігі анықталды
қазіргі уақытта осы мәселені егжей тегжейлі зерделеу жұмыстары жүргізілу үстінде
қазақстан республикасы үкіметінің қазақстан республикасы президенті әкімшілігімен және қазақстан республикасының сыртқы істер министрлігімен заң жобасын талқылау және пысықтап
келісу рәсімдерінің жалғасып жатқандығын ескере отырып осы заң жобасы бойынша қорытынды әзірлеу мерзімін екі мың жиырмасыншы жылдың жиырма үшінші желтоқсанына дейін ұзартуды сұраймыз
қолдауыңызды сұраймын
рахмет құрметті әріптестер і қаулының жобасы сіздерде бар қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы мәселе бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі мәселе қазақстан республикасының үкіметі мен ресей федерациясының үкіметі арасындағы байқоңыр ғарыш айлағынан ұшыру кезінде тасымалдағыш зымырандар бөлінетін бөліктердің құлау ауданы ретінде
қазақстан республикасының аумағындағы жер учаскесін беру және пайдалану шарттары туралы келісімді ратификациялау туралы қазақстан республикасы заң жобасымен жұмысты жалғастыру жөнінде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
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер

аталған заң жобасы қарау мерзімі ағымдағы жылғы отыз бірінші желтоқсанға дейін деп белгіленген болатын
заң жобасымен жұмыс барысында қазақстан республикасының экологиялық кодексінің және қазақстан республикасының халықаралық шарттары туралы қазақстан республикасының заңының талаптарына сәйкес
цифрлық даму инновациялық және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі алдында біздің комитет аталған келісім бойынша ғылыми экологиялық эксперттік сараптама сондай ақ қоғамдық тыңдаулар жүргізу қажеттілігіне бастамашылық жасады
қазіргі уақытта ғылыми экологиялық сараптама қорытындысы алынды алайда онда көрсетілген тұжырымдама қосымша зерделеп пысықтауды қажет етеді
сонымен қатар
көрсетілген өңірлерде қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын ұсынылмағанын мұнің өзі комитетке осы заң жобасы бойынша толық көлемде әзірлеуге мүмкіндік бермейтінін атап өтеміз
жоғарыда айтылғандарды ескере отырып і халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитеті заң жобасының қарау мерзімін екі мың жиырма бірінші жылғы отыз бірінші желтоқсанға дейін ұзартуды ұсынады
қолдауларыңызды сұраймыз рахмет
рахмет мұхтар тілдәбекұлына сұрақтарыңыз жоқ болса онда осы мәселе бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
келесі мәселе қазақстан республикасының кейбір заңнамалық актілеріне оңалту және банкроттық рәсімдерін бюджет салық заңнамасын және теміржол көлігі туралы заңнаманы
жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасына қазақстан республикасы парламентының сенаты енгізген өзгерістер мен толықтырулар жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз қаржы және бюджет комитеті мүшесі депутат никитинская екатерина сергеевнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич уважаемые коллеги
шестнадцатого октября текущего года одобренный мажилисом парламента республики казахстан законопроект во втором чтении был направлен на рассмотрение в сенат парламента республики казахстан
законопроект возвращен сенатом парламента двенадцатого декабря две тысячи девятнадцатого года
с учетом того что внесенные сенатом поправки не затрагивают и не меняют концептуальных положений законопроекта комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнениями сената
просим поддержать
спасибо за внимание
екатерине сергеевне есть вопросы
нет тогда прошу проголосовать
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер келесі мәселе
қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасы заң жобасына қазақстан республикасы парламентінің сенаты енгізген өзгерістер мен толықтырулар жөнінде
бұл мәселе бойынша сөз заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің мүшесі депутат мусин қанат сергейұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаевич құрметті әріптестер
заңнама және сот құқықтық реформа комитеті қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы қазақстан республикасының заңының жобасына қазақстан республикасы парламентінің сенаты енгізген өзгерістер мен толықтыруларды қарап мынаны өтіп атап өтеді
енгізілген өзгерістер мен толықтырулар заң жобасының бірқатар нормаларын нақтылауға ы бағытталған
оның тұжырымдамасын өзгертпейді және мәжіліс мақұлдаған заң жобасының мазмұнын нашарлатпайды
заңнама және сот құқықтық реформа комитеті қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
қазақстан республикасының заңының жобасына қазақстан республикасы парламентінің сенаты енгізген өзгерістер мен толықтыруларға келісім білдіру ұсынады
рахмет і қанат сергеевичке сұрақтарыңыз жоқ қой
жоқ онда қарсылықтарыңыз жоқ болса осы мәселе бойынша дауыс берулеріңізді сұраймын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер
шешім қабылданды
рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер келесі мәселе
шанхай ынтымақтастық ұйым экстремизмге қарсы іс қимыл жөніндегі конвенциясын ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде
осы мәселе бойынша баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасының орынбасары нұрғали дәулетбекұлы білісбеков мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
сіздердің қарауыңызға шанхай ынтымақтастық ұйымының экстремизмге қарсы іс қимыл жөніндегі конвенциясын ратификациялау туралы заң жобасын ұсынып отырмыз
конвенцияға шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің басшылары екі мың он жетінші жылғы тоғызыншы маусымда астана саммитінде қол қойған
құжат шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет басшылары кеңесінің жоғарыдағы аталған конвенция жобасын әзірлеуге қатысты екі мың он бесінші жылғы
он үш шешімде сондай ақ ұйымға мүше мемлекеттердің екі мың он алтыншы екі мың он сегізінші жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасына сәйкес әзірленді
конвенция мақсаты шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің экстремизмге қарсы іс қимылда өзара әрекеттестігін арттыру
конвенцияны әзірлеуге шанхай ынтымақтастық ұйымының өңірлік терроризмге қарсы құрылымының нормативтік базасын жетілдіру қажеттігі туралы осы ұйымның құзыретті органдарының ақпараты негіз болды
конвенция экстремизм түсінігін тұңғыш рет халықаралық деңгейінде деструктивті көрініс ретінде белгілейді және оның мазмұны мен экстремисттік өз әрекетін іс әрекетінің негізгі түрлерін анықтайды
конвенция шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің экстремизмге қарсы күрес саласында өзара іс қимылын қалыптастырады және тараптардың заңнамаларын біркелкі қылуға себепші болады
конвенцияны іске асыру шанхай ынтымақтастық ұйымына елдерінің аумағында экстремисттік ұйымдардың
мүшелерін і кіргізбеу үшін шегаралық ынтымақтасты күшейтуге экстремизмге қарсы шаралар әзірлеу мен іске асыруды халықаралық және өңірлік ұйымдармен өзара іс қимылды арттыруға экстремизмге қарсы іс қимылдың насихатталуын
соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет желісінде күшейтуге экстремисттік идеологияның таралуын уақытылы анықтау және жолын кесу мақсатында бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет желісін мониторинг жүргізуде жүргізуді арттыруға
азаматтарды экстремизмге саналы түрде қарсы тұруға бағытталған мәдени дәстүрлерді рухани өнегелі және патриоттық тәрбиені күшейтуге мүмкіндік береді
бұның бәрі қазақстан үшін маңызды әрі
тәжірибелік жағынан пайдалы
конвенция іске асыру қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізуді сондай ақ жаңа заңдар мен өзге де нормативтік актілер қабылдауды талап етпейді себебі әрбір мемлекетте күшінде мемлекетте күшінде тұрған нормативтік актілерді қолданатын болады
заңды қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаржы бөлуді де і талап етпейді сондай ақ әлеуметтік экономикалық және құқық құқықтық теріс зардаптарға і әкеліп соқтырмайды
осыған орай ұсынып отырған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз
назарларыңызға рахмет
рахмет баяндама аяқталды енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат дулатбеков нұрлан орынбасарұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
қаралып отырған конвенцияны қабылдау шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің ынтымақтастығын нығайтуға және экстремизмге қарсы іс қимылдың тиімділігін арттыруға ықпал ететін болады сондықтан да бұл заңның
дұрыстығын күмәнсіздігін қолдау керек
құрметті нұрғали дәулетбекұлы
қаралып отырған конвенция тараптардың экстремизмге қарсы іс қимыл саласындағы өзара іс қимылына арналған
сонымен қатар екі мың екінші жылғы жетінші маусымда санкт петербургте шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер арасында терроризмге қарсы өңірлік құрым туралы келісімге қол қойғанын атап өткім келеді
аталған келісімнің үшінші бабына сәйкес терроризмге қарсы өңірлік құрылым тұрақты жұмыс істейтін орган болып табылады және ол тараптардың құзыретті органдарының терроризмге сепаратизмге және экстремизмге қарсы күрестегі өзара іс қимылына арналған
осыған байланысты өзіңіз айтыңызшы осы екі халықаралық құжаттың нормалары бірін бірі қайталамайды ма
және экстремизмге қарсы іс қимыл бөлігінде терроризмге қарсы өңірлік құрылымның маңызды рөлі қандай екенін қандай болады және соны өзіңіз түсіндіріп берсеңіз
ы сұрағыңызға рахмет
бұл екі і құжат бірін бірі і қайталамайды себебі конвенция экстремизм і қарсы саласындағы ы тараптардың құзыретті органдарының өзара іс қимылын нақтылайды ал
өңірлік терроризмге қарсы құрылым
туралы келісім осы халықаралық институттың і міндетін және құрылымын і белгілейді ал
өңірлік терроризмге қарсы құрылымның рөлі туралы қысқаша айтсақ ы тараптардың
құзыретті органдарының і жұмыстарын үйлестіріп
өзара іс қимылдарын қамтамасыз етеді
рахмет і сөз депутат шынбаев мейрам құдайбергенұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
мой вопрос адресован представителю генеральной прокуратуры
пунктом семь статьи одиннадцать конвенция
оговаривает возможность осужденного лица для э отбывания наказания на территории другой страны
при этом предусматривается необходимость согласия осужденного лица
но вместе с тем в конвенции не регламентируется порядок получения согласия
как в данном случае будет решаться процессуальная сторона получения согласия осужденного лица
ген прокуратура нұрахметов айбек асқарович
э я благодарю за вопрос
э действительно данная конвенция предусматривает возможность передачи осужденных между государствами членами данной э конвенции
детально э порядок э передачи и в частности получения согласия на передачу э регламентирован э нашим э уголовно процессуальным кодексом а именно э разделом двенадцатым уголовно процессуального кодекса международного сотрудничества

сөз депутат бектұрғанов ерсұлтан өтеғұлұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті нұрғали дәулетбекұлы
осы қаралып отырған конвенцияның ы он жетінші бабында былай деп көрсетілген сұрау салушы тараптың жіберілген құзыретті органдарының қызметкерлері сұрау салынатын тараптың заңнамасына және
қатысушылары болып табылатын халықаралық шарттарға сәйкес сұрау салынатын тараптың аумағында жедел іздестіру іс шараларын және тергеу әрекеттерін жүзеге асыру кезінде қатыса алады делінген
ы осыған байланысты менің сұрағым ы сұрау салынатын тарап сұрау салушы тараптың құзыретті органдарының қызметкерлерінің қатысуынан бас тартса ы бас тарта алады ма
ы ал егер і бас тартатын болса бұл қандай жағдайларда бас тартылады
бұл туралы конвенцияда ештеңе айтылмаған
осы туралы айтып берсеңіз рахмет
рахмет ерсұлтан өтеғұлұлы сұрағыңызға
өзіңіз айтқандай ы конвенцияны конвенцияның он жетінші бабында рұқсат алған жағдайда деген і сөз бар
ы рұқсат бермеуімізге де жағдай бар егер
мемлекеттік қауіпсіздігі ы мемлекеттік ы құпия

жағдайлар ы мәселелер жағдай жағдайда болса ы біз
сұраушы тараптардың ы қызметкерінің біздің іс әрекетке қатысуға қатысудан бас тартуымыз мүмкіншілік бар
сөз депутат аронова ирина петровнаға беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый нургали э даулетбекович
статьей первой конвенции предусматривается повышение эффективности сотрудничества сторон э по противодействию экстремизму
при этом в соответствии со статьей шесть сотрудничество осуществляется компетентными органами которые определяются каждой стороной самостоятельно
вместе с тем статьей семь определяется одиннадцать мер противодействия экстремизму осуществляемых на национальном уровне

вот поясните пожалуйста какие государственные органы будут участвовать в реализации рассматриваемой конвенции кроме силовых структур спасибо
спасибо большое за вопрос э ну э действительно широкий круг
вопросов э заложено в конвенции в этой части
при координации полагаем министерства информации и общественного развития участвовать э в реализации конвенции будет э широкий круг государственных органов
но при этом я говорю при координации именно миор
здесь и министерство культуры и министерство образования и науки вот и другие государственные органы
э в части силовой составляющей это понятно генеральная прокуратура э комитет национальной безопасности
мы кстати говоря и в части контрпропаганды естественно тоже будем участвовать
у нас э в казахстане
функционирует антитеррористический центр на площадке которого эти вопросы тоже обсуждаются и э решения принимаются
есть и межведомственная комиссия возглавляемая вице премьером сапарбаевым где как раз вот эти вопросы э координируются министерством
информации и общественного развития
но я думаю что мы компетентные органы будут определены указом президента
после ратификации мы это все предложение обсудим и внесем предложение в администрацию президента
спасибо сөз депутат смағұлов асылбек айжарықұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті
нұрғали дәулетбекұлы өзіңіз білесіз
төртінші бапта көрсетілгендей бұл конвенцияға қатысушы мемлекеттердің экстремизмге қарсы іс қимыл саласында бірлесіп әрекет жасауына арналған
қазақстан діни экстремизм мен радикализмге қарсы халықаралық іс қимыл процессіне белсене қатысып отыр
еліміз бұл проблема бойынша тиісті зерттеулер жүргізіп онымен өңірлік і және әлемдік деңгейде күресу үшін әртүрлі жаһандық бастамалар ұсынып жүр
конвенцияның жетінші ы бабының үшінші тармақшасына тармақшасында экстремисттік ұйымдар мүшелерінің шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің аумағына кіруіне жол бермеу үшін шегаралық ынтымақтастықты күшейту белгіленген
бұл экстремизмге қарсы маңызды іс қимыл шараларының бірі болып табылады
сіздер еліміздің аумағында экстремисттік ұйым мүшелерінің кіруіне жол бермеу үшін шегаралық ынтымақтастықты күшейтуде қандай шаралар қабылдап жатырсыздар рахмет
рахмет сұрағыңызға
шыұ өңірлік терроризмге қарсы құрылымының аясында шегара ы тараптардың ы шегара қызметтері
өзара іс қимылдары қамтамасыз етіледі
тұрақты і түрде і жыл сайын і әр квартал сайын ыыы осы қызметтердің сарапшылар тобы жиналып
келесі і қажетті шешімдер
шығарады жылда
ең кемі бір рет і осы шегара ведомстволарының басшылары бас қосып отырыс өткізеді
отырыста і қажетті шешім қабылдап ыыы олар ы жүзеге асырылады ы бұл
тәжірибе ы ынтымақтастық дегенді і бірлескен і шегара операция арқылы ы жүзеге асырылады
ы мысалы осы өткен жылда
екі мың он тоғызыншы жылда шегара қызметкерлері біздің қазақстанның шегара қызметкерлері і іздеуде жүрген ы он шетелдік адам адамдарды ұстап
басқа елдерге қайтарды
ы сондай ақ ұлттық қауіпсіздік комитеті жедел ы іздеу жұмысын ы ұйымдастырады ы осы жұмыстың
барысында біз і осы і екі мың он тоғызыншы жылы отыз бір шетелдікті ұстап олар барлығы терроризмге экстремизмге
қатысы бар адамдар олар бәрін ұстап ы шетел елдерге қайтарылды
рахмет сөз депутат олейник василий ивановичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич

представителю министерства цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности
сегодня международный экстремизм в своей противоправной деятельности активно использует информационные технологии
согласно статье седьмой рассматриваемой конвенции в соответствии с основополагающими принципами ее правовой э системы разрабатывает и осуществляет меры на национальном уровне по противодействию
экстремизму которые также могут включать усиление пропагандистской деятельности мониторинг сми и сетей интернет в целях своевременого выявления и пресечения экстремистской идеологии
ограничение доступа к экстремистским материалам размещенных в в информационных телекоммуникационных сетях
в этой связи скажите пожалуйста как выстроена работа в нашей стране по противодействию использования интернета в эсктремистских целях особенно в части выявления материалов противоправного характера с последующим их блокированием или удалением рахмет

э порядок э значит противодействия использования интернет ресурсов э пропагандирующих терроризм и экстремизм регламентирован законами о средствах массовой информации и законом о связи
между государственными органами налажен э взаимообмен соответствующей информацией
в этом процессе задействованы ресурсы министерства информации и общественного развития министерство внутренних дел генеральная прокуратура и э комитет национальной безопасности
в свою очередь министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности решает в основном вопросы технического характера это вопросы блокирования и удаления противоправного контента
с начала года эээ можно вот привести пример что администраторами собственниками интернет ресурсов по нашей инициативе удалены свыше тридцати тысяч террористических и э экстремистского характера материалы
э и вот по предписанию уполномоченного органа ограничен доступ более чем семнадцати э тысячам интернет ресурсов распространяющих как раз вот идеологию экстремизма и терроризма
в настоящее время
вот уже э есть там хорошая инициатива внедряется
система кибернадзор которая позволяет э как раз э повысить эффективность взаимодействия в этой работе
посредством внедрения вот автоматизированной системы
спасибо то есть у нас эффективная система по блокированию по выявлению как вы считаете
в целом система эффективна она доказала свою э соответствующую необходимость
но в настоящее время есть некоторые э значит поправки которые мы подготовили с целью того чтобы еще более повысить эффективность э данной деятельности

проблема в том что раньше
значит вопросы айти и вопросы значит э средств массовой информации они были в одном министерстве это министерство информации и коммуникации
после проведения реорганизации соответственно у нас эти функции э технические функции остались перешли в министерство цифрового развития а мониторинг он э перешел в министерство новое министерство информации и общественного развития
вот я извиняюсь поэтому вам и задал этот вопрос
сейчас получилось в связи с этой реорганизацией у семи нянек дитя без глазу
одни специальные правоохранительные органы этим занимаются а вы кто должен блокировать и самое главное кто должен выявлять вы вот потеряли полностью сегодня контроль над этим
потому что одно осталось в одном ведомстве рычаг остался там у вас осталось только что называется на бумаге
что нужно для этого чтобы быстрее привести все в одни руки отдать вам и вы отвечали бы в стране за это
мы э подготовили поправки министерству сейчас вот э новые э изменения в закон о цифровых технологиях находится сейчас на согласовании
там как раз мы э эти функции передаем министерству информации и общественного развития и все это будет находиться в одном министерстве
тогда это будет более эффективно
поскольку мониторинг э находится у них и соответственно им будет эээ
а технически кто это будет делать
технически уполномоченные органы кто
государственная техническая служба и
ну она при ком при вас
она находится при кнб при комитете да
в общем надо быстрее вам в правительстве разбираться
там начальник здесь начальник
у трех четырех органов все размазали а все четкая работа особенно в выявлении материалов противоправного характера с последующим их блокированием либо удалением нету
понимаете о чем речь
сөз депутат ержан құдайберген төлепұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті нұрғали дәулетбекұлы
конвенцияның он оныншы бабының төртінші тармағында заңды тұлғалардың жауаптылығын белгілеу осы заңды тұлғаның қызметіне қатысатын және конвенцияда қамтылатын қылмыс жасаған жеке тұлғалардың ы қылмыстық жауаптылығын жоққа шығармайтыны көзделеді
бұл заңды тұлға басшыларының нұсқауы бойынша жасаған
өз әрекеттері үшін жұмыскерлердің жеке тұлғалардың жауапты болатынын ы білдіреді ме
мысалы қандай да бір компанияның шотына ақша аударуды
оны бухгалтері білмеуі де мүмкін

қаржыландыру қатысушы болып қалған мысал үшін бухгалтер оған жауапты болады ма
рахмет сұрағыңызға рахмет
і заңға заңды тұлғаның қызметкерлері олардың басшылары
нұсқау береді ме бермеуге

қарамастан оған ы ну если даже будут указания или не будет указаний без
этого э физическое лицо будет нести уголовную ответственность э при наличии доказательства его вины то есть э умысла к совершению преступления
и при обязательном конечно условии что будут э присутствовать в его действиях полные признаки состава преступления
в этих случаях в любом случае он понесет ответственность
ну то есть в каждом случае будет разбираться роль каждого да да в этой цепочке в этом звене какая роль его была и соостветственно с этим он будет нести ответственность
так точно
сонымен сұрақтарымыз аяқталды
нұрғали дәулетбекұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі депутат жарасов жанат абдоллаұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті әріптестер
қаралып отырған заң жобасының мақсаттары мен міндеттері туралы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасы орынбасары нұрғали дәулетбекұлы толық баяндап берді
өздеріңіз білетіндей қазақстан ұлттық және халықаралық қауіпсіздік пен тұрақтылық мәселесіне ерекше маңыз береді
елімізде өңірлік және жаһандық қауіпсіздікті нығайту жөніндегі міндеттері шеңберде терроризм мен экстремизмге қарсы іс қимыл бойынша басқа мемлекеттермен бірлесіп екіжақты және көпжақты негізде нақты шаралар қабылданады
жаңа қауіптер мен қатерлерге деген қауіпсіздік пен жедел іс қимылды қамтамасыз етудің құқықтық және ұйымдық тетектері әзірленді және енгізілді
осы бағытта беделді халықаралық құрылымдар арқылы әріптестік жүзеге асырылуда
шанхай і ынтымақтастық ұйымы өңірлік қаупісздікті қамтамасыз ету ету бойынша өзара іс қимыл үйлестірудің маңызды құралдарының бірі
қазақстан осы ұйымға мүше мемлекеттермен біріге біріге отыра экстремизмге қарсы өзара іс қимылды күшейтуге олардың тиімділігін арттыруға күш жігерін салады
қаралып отырған заң жобасы осы саладағы ынтымақтастықтың дамуын растайды
конвенцияға сәйкес тараптар экстремизмге қарсы іс қимыл жөніндегі шараларды ұлттық деңгейде әзірлейді және өздерінің ұлттық заңнамасына сәйкес жүзеге асырады
бұл халықаралық тәжірибеге сәйкес тараптардың қолданыстағы заңнамаларын жетілдіруге және қажетті жедел әрекеттерді қолдануға мүмкіндік береді
әр тараптың мүдделері негізге алынады
жұмыс тобының және бас комитеттің отырыстарында заңның жобасы жан жақты талқыланды барлық қойылған сұрақтарға жауап алынды
мәжілістің комитеттері түгелдей оң қорытындыларын берді
конвенция ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мүдделеріне сәйкес келеді
осы заңның жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет жанат абдоллаұлы сізге
енді құрметті депутаттар заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат ізмұхамбетов бақтықожа салахитдинұлына беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
терроризм мен экстремизм бұл таралу шегарасы жоқ құбылыстар
террористтік ұйымдар өз жұмысын барлық елдердің аумағында жүргізеді
қазіргі кездегі экстремизм мен терроризм қаржылық және адамдар ресурстарымен үнемі нығайтуды талап ететін басқарылатын тармақталған және ұйымдастырған жүйемен сипатталады
сарапшылардың пікірінше қазіргі уақытта халықаралық терроризм мен экстремизмнің күш жігері таяу болашақта орта азияға бағытталатын болады
және де жастарды өз қызметіне тартатын бірқатар экстремисттік қозғалыстардың жандануы қазірдің өзінде байқалып отыр
мәселен зерттеушілер сириядағы азаматтық соғыс және таяу шығыстағы игил дің өсу өсуі өздерінің туған өңірінен
тыс жерде зорлық зомбылық экстремизм мен зорлық зомбылыққа қатысатын орталық азия тұрғындары санының артуына әкелді деген қорытындыға келді
бұған өмір сүрудің төмен деңгейі мен ұштастырылған қолайсыз экономикалық жағдай ықпал етеді
сонымен қатар өңірде орын алып отырған жұмыссыздық ең алдымен жастарға жоғарғы кәсіби біліктілігінің жұмыс өтілінің жоқтығына және материалдық тұрғыдан тұрақсызыдығына байланысты әсер етеді
сондай ақ радикалданудың екі факторы ретінде біріншіден нақты және болжамды әділетсіздік немесе қоғамда аса келеңсіз жағдайда алып келетін сәтсіздіктерді атап өтуі қажет
екіншіден зорлық зомбылық мәдениетіне арналған құрал
жастар ортасы өзінің әлеуметтік сипаттамаларына және айналадағы жағдайды өткір қабылдауға байланысты жағымсыз наразылық әлеуетінің жинақталуы мен іске асырылуы неғұрлым тез болатын қоғамның бір бөлігі болып табылады

сондай ақ екі мың он сегізінші жылғы оныншы он бірінші қазанда астана қаласында өткен әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің алтыншы съездінің қорытындысы бойынша қабылданған декларацияның жиырма бірінші тармағында үкіметтерге
жастарды радикалданудан қорғау мақсатында олармен жұмысты жандандыруға шақырған үндеу бар екенін еске салғым келеді
осыған байланысты қаралып отырған заң жобасын мақұлдауды және оны парламент сенатының қарауына жіберуді ұсынамын
қолдауларыңызды сұраймын
рахмет сізге і бақтықожа салахатдинұлы
басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
сонымен құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы ы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
басқа ұысыныстарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді осы мәселе бойынша қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз үш депутат жақтағандар жүз үш депутат шешім қабылданды
рахмет осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар
құрметті әріптестер келесі мәселе
тұншықтыратын улы немесе басқа да ұқсас газдар мен бактериологиялық құралдарды соғыста қолдануға тыйым салу туралы хаттаманы ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы жөнінде
баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының білім және ғылым министрі асхат қанатұлы аймағамбетов мырзаға беріледі
құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті депутаттар
қазақстан республикасы өзінің бейбітсүйгіштік саясатын тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап дәлелдеп келеді
елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев жаппай қырып жою қаруын пайдаланбау барлық биологиялық зерттеулерді тек бейбіт мақсатта пайдалану халықаралық қауіпсіздікті нығайту бойынша өз ұстанымын әлемдік деңгейде көтеріп нақты істермен дәлелдеді
қазақстан бактериологиялық және уытты қаруды әзірлеуге өндіруге және олардың қорын жинақтуға тыйым салу және оларды жою туралы конвенцияны бұрын ратификациялаған
уәкілетті орган ретінде сол екі мың жетінші жылы білім және ғылым министрлігі болған болатын осы құжатты дайындап
осы қабылданған конвенцияны толықтыратын және нығайтушы элементтері ретінде саналатын женева хаттамасы болып табылады
бұл екі халықаралық құжат бір бірімен өте тығыз байланысты
ұсынылып отырған женева хаттамасы халықаралық қауіпсіздік жүйесінде маңызды рөл атқарады және осы саладағы қажетті тетіктердің бірі болып табылады
аталмыш хаттама жиырмасыншы ғасырдың басында қабылданса да бүгінге дейін ол осы химиялық тұншықтыратын улы бактериологиялық құралдарды қолдануға тыйым салатын басты заңды құжаттың бірі болып әлі күнге дейін танылады
сондықтан министрлік бүгін женева хаттамасын ратификациялау мәселесін назарларыңызға ұсынып отыр
қазіргі кезде бір мың жиырма бесінші жылғы женева хаттамасының қатысушы мемлекеттер саны жүз қырық екі
қсро женева хаттамасын жиырма сегізінші жылы бесінші сәуірде ратификациядан өткізген болатын
ы мысалы ресей федерациясы осы хаттаманы екі мың бірінші жылы ы ратификациядан өткізген және де екі мыңыншы жылдардың басында біраз мемлекеттер осы хаттаманы ратификациялаудан өткізген болатын
ы женева хаттамасын қабылдау туралы үндеу біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының тиісті да қамтылған және қазақстан республикасының қауіпсіздік кеңесінің тапсырмасында айьылған
женева хаттамасы еліміздің сыртқы саясатының тұжырымдамасына сәйкес келеді және жаппай қырып жою қаруын таратпау және биологиялық қауіпсіздік нығайту салаларындағы бастамалардың бірі болып табылады
президент әкімшілігінің және қауіпсіздік кеңесінің тапсырмасы бойынша женева хаттамасын ратификациялау мәселесі біздің министрлікке жүктелген болатын
ы құжаттың ғылыми құқықтық сараптамасын әл фараби атындағы қазақ ұлттық университеті жүргізді және де осы сараптамаға сәйкес женева хаттамасы қазақстан республикасының сыртқы саясатының тұжырымдамасына
сондай ақ қазақстан республикасының халықаралық шарттары туралы заңға толық көлемде сәйкес келеді және заңнамаға өзгерістер етуді талап етпейді деген қорытынды алған болатынбыз
бұл құжат қазақстан республикасының конституциясымен және заңдарымен кепілдік і берілген адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын іске асыруды шектемейді және кедергі келтірмейді
жалпы қырып жою қаруын қолдануға тыйым салатын мемлекет ретінде қазақстан республикасының женева хаттамасын ратификациялау саяси маңызға ие және халқымыздың мүдделеріне сәйкес келеді
аталған заң жобасына ы қолдауларыңызды сұраймыз
қысқаша баяндама аяқталды
рахмет енді құрметті депутаттар сұрақ беру рәсіміне көшеміз
сөз депутат смағұл бақытбек смағұлұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті асхат қанатұлы
бүгінгі қаралып отырған хаттаманың нормалары соғыста тұншықтыратын улы және басқа да ұқсас газдар мен бактериологиялық заттарды қолдануға тыйым салуға бағытталған
кеңес заманында қазақстан қазақстанда биологиялық және биохимиялық зерттеулердің соның ішінде әскери саладағы алдынғы қатарлы жұмыстары болғанын атап өткім келеді
биологиялық зерттеулердің тұтас полигоны елу екінші проблемалы ы ғылыми зерттеу зертханасында белгілі болды
осыған байланысты жоғарыда көрсетілген і биологиялық және биохимиялық зерттеулердің нәтижесі қалай қолданыста болмақ және қарап отырған хаттамамен өзара байланысы қандай болмақ осыған жауап берсеңіз рахмет
і сұрағыңызға көп рахмет
і шынымен де бүгінгі күні біздің елімізде осы биологиялық бейімдегі он алты ғылыми әртүрлі ұйымдар бар
соның он төрті біздің қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігіне қарасты және де биологиялық қауіпсіздік саласында бес стратегиялық нысанның үшеуі де қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігінде
бұл тарапта біраз жұмыс жасалыватыр соның ішінде осы биоқауіпсіздік бойынша ы бізде пцф бойынша және гранттық қаржыландыру бойынша зерттеулер бар
і соның ішінде і мынау биобанк және де әртүрлі штаммдарды сақтау бойынша бізде ұлттық ы биологиялық орталық бар сол орталықта біз
денсаулық сақтау министрлігімен бірге жаңа жобаны да бастап кеттік
олардың нәтижесі бойынша бізде қазіргі уақытта мысалы осы орталықты алатын болсақ ұлттық биологиялық орталық олар бүгін біздің еліміз бойынша
көш бастап тұрған мысалы осы кларивейт аналитикс пен веб оф сайнс пен скопуста жариялаған мақалалар бойынша да көш бастап тұрған ұйымдар
сондықтан бүгінгі күні бізде осы биологиялық ы нысандағы биологиялық бағыттағы зерттеулердің әлеумет әлеуеті өте зор және де нақты ы халықаралық деңгейде көрсете алатын жақсы зерттеулердің нәтижелері бар
және де өздеріңіз білесіздер осы тұрғыда бірнеше і біздің ұйымдар і әртүрлі конференция өткізіп жалпы бейбіт і сүйгіштік і саясаттың і шеңберінде осы жұмысын әрі қарай жалғастырыватыр
рахмет сөз і депутат нұрманбетова жәмилә нүсіпжанқызына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
э мой вопрос адресован представителю министерства иностранных дел
согласно женевскому протоколу запрет на применение химического или биологического оружия на войне распространяется на все сто сорок э стран участников протокола по отношению к друг другу
при этом возникает вопрос
как будут соблюдаться условия протокола со стороны его участников в случае возникновения военных действий между ними и страной которая не является участником протокола
и какая ответственность возлагается на страну применившую данные виды оружия
пожалуйста вице министр ашыкбаев
сауалыңызға рахмет і жамиля нусипжановна
э дело в том что
данный протокол он дополняет э также и конвенцию о бактериологическом биологическом и токсичном оружии которая была совершена в тысяча девятьсот семьдесят
втором году участниками которой являются сто восемьдесят три страны и таким образом э есть понимание что э ни одна из стран мира сегодня официально не обладает
таким видом оружия массового уничтожения поэтому
такой гипотетической э гипотетически такая возможность существует но все необходимые э условия для предотвращения
того варианта э развития событий которые вы э упомянули они есть в конвенции э все необходимые э меры содержатся
спасибо сөз депутат шиповских геннадий геннадьевичке беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
құрметті асхат қанатұлы
біз бүгінгі таңда тыйым салынған діни ағымдар бар көптеген елдер бар екенін жақсы білеміз
олар өз кезегінде белгілі бір елдің ы заңнама шеңберінен асып түсетінін де жақсы білеміз
егер химиялық қару олардың қолдарына тисе онда олар басқа елге қатысты оны қолданады ма
осыған байланысты айтыңызшы мұндай тосын оқиғаға жол берген осындай елдерге қатысты хаттама бойынша қандай шаралар қолданылатын болады
иә сұрағыңызға көп рахмет
ы жаңағы баяндалғандай жалпы бұл хаттама жиырма бесінші жылы қабылданса да негізгі осы
улы заттарды таратпаудың ең басты тетіктерінің бірі болып табылады
сондықтан халықаралық мынау әртүрлі келісімшарттарға сәйкес осы хаттаманы бұзған елдерге тиісті халықаралық деңгейде біріккен ұлттар ұйымдар және де басқа да халықаралық ұйымдардың деңгейінде тиісті шара ы қолданатын болады
ол жаңағы әртүрлі халықаралық ы жаңағы венская конвенция басқа да конвенциялардың шеңберінде іске асатын і санкциялар қабылданады
рахмет сөз депутат шишигина ольга васильевнаға беріледі
спасибо к данному женевскому протоколу присоединилось уже сто сорок государств
и он несомненно имеет э важное значение в части установления запретов на биологическое и химическое оружие
скажите пожалуйста имелась ли в мире практика применения данных видов оружия и какие последствия от них были

наверное вопрос тоже э ольга васильевна э относится к нам адресован
э ну вы знаете во время первой мировой войны
были нарушения насколько я помню гаагской конвенции
там тоже были определенные нормы запрещающие использование такого рода вредных химических веществ тем не менее во время первой мировой войны мы все из истории знаем что применение было
после этого уже во время э значит уже строительство и новой архитектуры нового миропорядка после версальского мира
уже вот эти все нормы в том числе и женевская женевский протокол они стали скажем так логическим последствием заключенного заключенных мировых соглашений
и это одна из составных частей версальского мира поэтому до сих пор
данный э значит протокол вместе с э принятой в семьдесят втором году конвенцией являются основополагающими в международном праве по сохранению вот э скажем так вооруженых конфликтов и производства распространения химического биологического оружия
спасибо сөз депутат қайназаров уәлихан анарбайұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
менің сұрағым сыртқы істер министрлігі өкіліне
хаттамада улы газдар мен бактериологиялық заттарды соғыста қолдануда тыйым салу ұғымы көзделген
сонымен бірге бүгінгі әлемде жергілікті жауынгерлік іс қимылдарда химиялық қаруды қолдану жағдайлары кездеседі
бірақ бұл термин соғыста қолдану ұғымына жатпайды
осыған байланысты түсіндіріңізші қандай халықаралық құқықтық актілердің негізінде атап өткен заттарды жергілікті әскери іс қимылдарда қолданған субъектілер жауапкершілік алатын болады рахмет
вице министр ашықбаев
сауалыңызға рахмет
ы әрине мына конвенцияның қабылдануына мың тоғыз жүз жиырма бесінші жылы жергілікті
дағдарыстар ы мәселесі бұл соғысқа әкелетін і жағдай еді сондықтан оны тарихи контекстте қарастырған жөн болар
ал ы енді қазіргі кезде
құқық бұзушылықтар орын алса олар
біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде қаралады і тиісті резолюциялармен ы санкциялық резолюциялармен
жауапкершілікке тартылады рахмет
рамхет сөз депутат суслов александр васильевичке беріледі
э спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемый асхат канатович
в прогнозе возможных экономических социальных правовых экологических последствий действия принимаемого закона отмечено что некоторые биологические и химические агенты э могут стать причиной заболеваний
такое воздействие считается общеизвестным и является предметом научных э трудов
как известно в настоящее время в городе алматы действует центральная референтная лаборатория которая является хранителем штаммов опасных и особо опасных инфекций для человека и животных
в этой связи поясните пожалуйста э какова практическая целесообразность э данной лаборатории для нашей страны
и связана ли ее деятельность э с данным протоколом спасибо
спасибо за вопрос
э в две тысячи четвертом году было заключено э соглашение
и в рамках данного соглашения была построена данная лаборатория
в настоящее время там располагается у нас э казахский научный центр карантинных занозных инфекций
э там достаточно большое здание находится вы знаете в городе алматы там большое четыре этажа и там хранятся определенные штаммы проводятся исследования
в целом э деятельность э данного научного учреждения является чисто научной
то есть там проводятся научные исследования располагаются несколько научных организаций в том числе одна из научных организаций это филиал нашей национальной национального центра биотехнологий и они проводят научные исследования
в данном случае э сотрудничают три министерства
есть там э подведомственная организация министерства сельского хозяйства есть подведомственная организация министерства образования и министерства здравоохранения
там исключительно только э научные исследования и других каких то опасных штаммов э значит каких то других угрожающих жизни э штаммов возбудителей нету
понятно спасибо
сонымен құрметті депутаттар сұрақтарымыз аяқталды
асхат қанатұлы рахмет сізге орныңызға отырыңыз
енді құрметті әріптестер қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық істер қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі депутат тимощенко юрий евгеньевичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
уважаемые коллеги
женевский протокол от семнадцатого июня тысяча девятьсот двадцать пятого года установил запрет на применение на войне удушающих ядовитых или других подобных газов равно как и всяких аналогичных жидкостей и веществ и процессов
а также бактериологические средства ведения войны но не запрещал участникам протокола производить хранить и транспортировать такое оружие
конвенции о запрещении и разработке производстве и накоплении запасов бактериологического биологического и токсинного оружия
конвенция запрещения разработки производства накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от тринадцатого января одня тысяча девятьсот девяносто третьего года
казахстан присоединился к указанным конвенциям и ратифицировал их
как известно первый президент республики казахстан елбасы нурсултан абишевич назарбаев как активный сторонник нераспространения оружия массового уничтожения признан лидером в данном вопросе в мировом масштабе
в этой связи присоединение нашей страны к женевскому протоколу покажет приверженность казахстана принципам и целям норм международного права и имеет важное значение для сотрудничества с государствами участниками протокола
по формированию всеобщей политики по запрещению применения на войне удушающих ядовитых и других подобных газов и бактериологических средств
на основании вышеизложенного проект закона республики казахстан о ратификации протокола запрещения применения на войне удушающих ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств актуальны и необходимы
законопроект всесторонне рассмотрен на заседаниях рабочей группы и комитета
комитетом внесены поправки в текст закона по юридической технике
все комитеты мажилиса парламента дали положительное заключение по законопроекту
предлагаю одобрить проект закона и направить его на рассмотрение в сенат парламента
прошу поддержать
спасибо юрий евгеньевич
құрметті депутаттар енді заң жобасын талқылауға көшеміз
сөз депутат бектұрғанов ерсұлтан өтеғұлұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы құрметті әріптестер
бүгінгі күні әлемде химиялық және і бактериологиялық қарудың қаупі әлі де мүмкін болып отыр
өткен ғасырдың қару жарақ жарысы дәуірінде көптеген елдер әртүрлі уландырғыш және тұншықтырғыш заттардың үлкен бөлігін әзірлеген болатын
мұны кейіннен өкінішке орай кейбір елдерде қолданған
химиялық қаруды қолдануға тыйым салатын бір мың тоғыз жүз жетінші жылғы гаага конвенциясының нормаларын бұзу әлемдік қоғамдастықтың үлкен
наразылығын және айыптауын тудырды және осы үлгідегі қаруды қолдануға тыйым салуды растайтын жаңа халықаралық келісімді қабылдауға ықпал етті
қазіргі уақытта женева хаттамасына жүз қырық екі мемлекет қосылды деп баяндамашы атап өтті
бүгінгі таңда қазақстан республикасы жаппай қырып жою қаруын таратпау бастамшылары мен көшбасшылардың бірі ретінде осы хаттаманың қатысушы болуы қажет деп санаймыз
қазақстан жаппай қырып жою қаруын таратпау халықаралық процессіне қатысушы ретінде биологиялық токсиндік қаруға тыйым салу туралы конвенцияның
шеңберінде қабылданған барлық міндеттемелерді әрдайым орындағанын және әлі де орындап келе жатқанын ескеру қажет
біздің еліміз жыл сайын біріккен ұлттар ұйымына биологиялық саладағы қызмет туралы ақпарат ұсынады
бұл осы саладағы ашықтық пен болжамдығын құруға ықпал етеді
біз бүкіл әлемдік қоғамдастыққа мемлекет арасындағы барлық дауларды реттеудің негізі бейбіт диалог пен сындарлы келіссөздер болуы тиіс екенін көрсетуге тиіспіз
бұл елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың және қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың саяси бағытының дұрыстығы мен
дәйектілігін олардың бүкіл әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылыққа деген ерік жігерін тағы да дәлеледей түседі
осы баяндалғанның негізінде заң жобасын қолдауды және оны парламент сенатының қарауына жіберуді ұсынамын
назарларыңызға рахмет
рахмет сізге ерсұлтан өтеғұлыұлы
басқа талқылауға жазылған депутаттар жоқ
сонымен құрметті әріптестер талқылау барысында бір ғана ұсыныс түсті ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде
қарсылықтарыңыз жоқ болса онда осы ұсынысты дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
нәтижесін экранға беріңіздер

енді осы мәселе бойынша қаулының жобасы сіздерде бар сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын
нәтижесін экранға беріңіздер
қатысып отырған жүз үш депутат жақтағандар да жүз үш депутат шешім қабылданды
рахмет осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар

әріптестер сонымен күн тәртібі мәселелерін бәрін қарап болдық енді депутаттық сауалдарды жариялауға көшеміз
сөз депутат перуашев азат тұрлыбекұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
наш запрос премьер министру и генеральному прокурору республики
партия ак жол приветствует поручения данные президентом токаевым на заседании нац совета общественного доверия двадцатого декабря текущего года
такие задачи как переход к уведомительному порядку проведения митингов упрощение создания политических партий закрепление институтов парламентской оппозиции
введение общественного контроля за расходами бюджета и так далее создают новую парадигму развития общества и новые возможности в решении актуальных социально экономических вопросов
залогом этого должна стать большая открытость и прозрачность обсуждения существующих проблем затрагивающих базовые общественные и государственные интересы
в этой связи демократическая партия заявляет о действенной поддержке поставленных задач и о своей готовности принимать самое активное участие в их практической реализации
на указанном заседании нац совета президент токаев в частности заявил о недопустимости здесь дискриминации наших граждан и дал конкретные поручения по защите прав казахстанцев работающих на иностранных работодателей
как партия национального бизнеса дпк ак жол в этой связи считает необходимым обратить внимание и на нарушение некоторыми иностранными сырьевыми гигантами интересов казахстанского малого и среднего бизнеса
мало того что огромные суммы порядка восьми триллионов тенге закупок товаров и услуг крупных недропользователей ежегодно уходят зарубежным поставщикам и подрядчикам
но даже те отечественные предприятия которым удается добиться контрактов порой сталкиваются с вопиющим пренебрежением к их законным правам и интересам
в партию ак жол обратились отечественные предприниматели работающие с арселор миттал темиртау
крупнейший в мире производитель стали под разными предлогами постоянно задерживает казахстанским партнерам оплату за произведенные и подписанные акты приемов товаров работ и услуг причем задержки составляют по полгода и более
в шестнадцатом году долг компании перед подрядчиками составил один миллиард тенге в семнадцатом два миллиарда тенге в прошлом году более миллиарда
в текущем году руководство карагандинской области и города темиртау также вынуждено проводить переговоры с руководством арселор миттал темиртау по вопросу о погашении задолженности местным подрядчикам
между тем практически все казахстанские контр партнеры вынуждены кредитоваться в банках и несвоевременная оплата исполненных контрактов наносит им прямой финансовый ущерб
например при средней ставке по комиссии и кредитам восемнадцать процентов потеря отечественных компаний при полугодовой задержке составляет девять процентов от суммы контракта что толкает местный бизнес на грань выживания
кроме того это приводит и к задержкам с выплатой зарплаты работникам этих предприятий которые хотя и не заняты на иностранных компаниях но несут прямой ущерб от их действий
в то же время подрядчикам приходится выплачивать налоги за начисленные но не произведенные платежи а также штрафы и пени за просрочку которая происходит не по их вине
получается что казахстанские компании за свой счет и за счет своих работников безвозмездно спонсируют арселор миттал который и так имеет сверхнормативную прибыль и массу преференций
в открытых источниках сообщается что арселор миттал темиртау пользуясь недрами казахстана сформировал банальную схему занижения прибыли все эскпортные поставки все через дубайский офис компании
металл сначала продавался собственной фирме в арабских эмиратах по цене себестоимость плюс один доллар а уже от нее по мировой цене реальным покупателям
то есть официальная прибыль миттала на тонне экспорта равнялась одному доллару соответственно и налоги в казахстане он платил с этого доллара а основная часть доходов доставалась и достается оффшорной компании тех же хозяев
но даже при этой схеме комбинат десятилетиями давал своим зарубежным хозяевам около полумиллиарда долларов официальной прибыли в год не говоря уже о скрытой прибыли
и тем не менее миттал не желает оплачивать казахстанским предприятиям исполненные контракты
в запросе указаны источники таких данных со сканами документов
фракция ак жол просит разобраться с изложенными фактами и защитить законные интересы и казахстанских работников и казахстанских предпринимателей и национальные экономические интересы
за годы независимости выросло новое поколение казахстанцев и республика стала другой и иностранные инвесторы сполна заработали на наших природных богатствах
возможно пора ставить вопрос о более адекватном участии иностранных сырьевых гигантов в развитии экономики казахстана увеличение защищенности и доли казахстанского бизнеса в их закупках
в этой связи депутатская фракция ак жол просит рассмотреть возможность строгого регламентирования и защиты национальных экономических интересов в деятельности крупных иностранных недропользователей
кроме того мы ставим вопрос о введении в антикоррупционное законодательство понятия корпоративной коррупции
недра принадлежат государству а значит злоупотребления в их использовании иностранными недропользователями также должны относиться к коррупционным правонарушениям
с уважением депутаты фракции ак жол
спасибо сөз і депутат сыздықов тұрғын ысқақұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
депутасткий запрос премьер министру республики генеральному прокурору
уважаемый аскар узакбаевич уважаемый гизат дауренбекович
ряд мер системного характера принятые государственными органами в последние годы позволили заметно сократить в стране так называеое тюремное население вернув обществу немало заблудших сыновей и дочерей

это социально значимая работа связана с внедрением электронных средств слежения эффективность которых проверена мировой практикой
еще в августе десятого года в указе главы государства о мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности судебной системы а также в тринадцатом году
в тридцать третьем шаге плана нации прописаны конкретные поручения соответствующим министерствам и ведомствам по этому вопросу
в ответе на наш запрос от шестнадцатого августа шестнадцатого года правительство и генеральная прокуратура подтвердили экономическую целесообразность браслетизации которая по их мнению сократит расходы на одного заключенного более чем в три раза
было высказано мнение что реализацию обсуждаемого проекта можно провести за счет экономии средств выделенных на содержание осужденных
во исполнение этих документов куис озвучил программу тюремной реформы под звучным названием вместо тюрем пробация и электронные браслеты
запустил проект десять мер по снижению тюремного населения а в четырнадцатый год объявил стартовым для осуществления его
активно включилось в работу национальное агентство казкосмос
в сентябре шестнадцатого года устами высокого чиновника было заявлено что за счет внутренних средств используя спутниковую навигацию цитирую
наши ученые инженеры разработали систему которая соответствует мировым стандартам с программным обеспечением сервис сервер центром каналами связи и так далее
через год по этой теме прошел на высоком уровне правительственный час в мажилисе парламента с выставкой готового к эксплуатации оборудования
информация что она испытывается и проходит отраслевую экспертизу в министерстве по инвестициям и развитию и что уже в восемнадцатом году начнутся работы по внедрению воспринялась убедительнее чем все предыдущие многочисленные обещания
но увы и она канула в лету
десять десятый год дальше разговора и обещаний дело не продвигается
как тут не вспомнить меткий народный юмор обещать не значит жениться
коммунисты считают что вопрос о реализации указа президента страны от десятого года тридцать третьего шага плана нации по обсуждаемому вопросу
требует глубокого и всестороннего рассмотрения в правительстве и принятия мер по безусловному исполнению этих документов с указанием конкретных сроков и исполнителей
ответственно на наш взгляд следует отнестись к выбору разработчика и поставщика необходимого для реализации проекта оборудования
это должны быть не какие то полукустарные то а предприятия с высокой репутацией солидным научно техническим потенциалом
способными обеспечить надлежащее качество пуско наладочных работ и дальнейшее бесперебойное функционирование всей системы средств слежения за осужденными
мы считаем что пришло время внести соответствующие изменения и дополнения в законодательство повыщающее ответственность министерств и ведомств местных исполнительных органов
за несвоевременность финансирования принятых программ а главное а главной причиной которых является не отсутствие средств а низкое качество бюджетного прогнозирования и планирования
ответ просим дать в соответствии с законодательством народные коммунисты рахмет
рахмет і сөз депутат магеррамов магеррам мамедовичке беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
э депутатский запрос заместителю премьер министра сапарбаеву
к депутатам коммунистам обратились родители детей инвалидов с диагнозом сахарный диабет первого типа инсулинозависимый
суть их обращения в том что многие годы дети с диагнозом сахарный диабет находили поддержку и заботу со стороны государства
однако в последнее время эта ситуация стала ухудшаться
без медицинских показаний происходит замена препаратов инсулина с одного на другой необоснованны отказы в установлении социального статуса ребенок инвалид при достижении шестнадцати лет
жалобы со стороны родителей о существовании фактов требования от организаций среднего образования о переводе детей с диагнозом сахарный диабет на домашнее обучение
родители просят также о необходимости разделения сахарного диабета первого типа у детей и взрослых
в первую очередь это относится к амбулаторному лекарственному обеспечению
на две тысячи двадцатый год без согласия пациентов и без медицинских показаний вместо оригинального препарата лантус закуплен его аналог басалог для всех пациентов для как для взрослых так и для детей
именно оригинальный препарат лантус закупленный для амбулаторного лекарственного обеспечения в рамках гобмп для граждан нашей страны на две тысячи восемнадцатый две тысячи девятнадцатый годы был обнаружен в свободной продаже в соседнем узбекистане
после двухмесячного перерыва стали выдавать новые глюкометры
все бы ничего но только пациенты утверждают что на упаковках новых глюкометров изменены сроки годности
таким образом к проблеме недостаточности количества тест полос добавились опасения пациентов в сомнительном качестве закупленных новых глюкометров
обеспокоенность родителей вызывает тот факт что для детей использующих помповую инсулинотерапию при достижении ими восемнадцати возраста обеспечение расходными материалами для инсулиновой помпы в рамках гобмп полностью прекращается
хотя в подавляющем большинстве сами помпы остаются работоспособными и пациенты могли бы использовать их и далее
но стоимость расходных материалов составляет около пятидесяти тысяч тенге в месяц это при том что получаемое пособие составляет тридцать пять тысяч тенге в месяц
в соседней российской федерации инсулиновыми помпами и расходными материалами к ним обеспечиваются пациенты всех возрастов и ко всему этому
они же за счет государства обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы позволяющей улучшить качество компенсации сахарного диабета
серьезной проблемой является вопрос установления социального статуса ребенок инвалид

и получается что все эти четыре месяца а к ним надо добавить и время ожидания самой медико социальной экспертизы ни ребенок ни родители не получают пособие за инвалидность и по уходу за ребенком с инвалидностью
ко всему прочему детям с диагнозом сахарный диабет первого типа каждые два года до достижения ими шестнадцати лет необходимо проходить медико социальную экспертизу для подтверждения диагноза и получения статуса
на основании вышеизложенного просим с учетом всех регионов изучить озвученные проблемы провести соответствующие проверки
для объективного изучения и анализа предлагаем провести встречи с родителями детей с диагнозом сахарный диабет и диабетической ассоциацией республики казахстан
в качестве независимых участников предлагаем в регионах приглашать общественников
коммунистическая народная партия казахстана готова задействовать свои региональные филиалы для проведения такой работы
с уважением депутаты фракции народные коммунисты
спасибо сөз депутат микаэлян наринэ гамлетовнаға беріледі спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш депутатский запрос адресован премьер министру республики
в течение восемнадцатых девятнадцатых годов депутатами мажилиса неоднократно в правительство направлялись депутатские запросы по вопросам защиты населения казахстана особенно детей от опасной пищевой продукции с содержанием пальмового масла
и безотлагательного введения в действие технического регламента аналогичного в странах европейского союза который должен определять предельно допустимый уровень глицидиловых эфиров в пальмовом масле в детском питании кондитерской и хлебобулочной продукции
нами указывалось на то что в результате исследований экспертного совета оон в воз европейского агентства по безопасности продуктов питания и международного агентства по изучению рака академии наук белоруссии
центра прикладной медицины и пищевой безопасности мгу имени ломоносова установлено что глицидиловые эфиры содержащиеся в пальмовом масле вызывают широкий ряд раковых заболеваний
лейкозы карциномы желудка и кишечника и других видов рака вызывают мутацию днк и хромосомные болезни вызывают бесплодие делая мужчин стерильными
после публикации этих шокирующих результатов исследований в европев экстренном порядке был принят закон запрещающий продавать в розницу и использовать в качестве ингредиентов растительные жиры
прежде всего пальмовое масло с содержанием глицидиловых эфиров более одного миллиграмма на килограмм для всех продуктов и ноль пять миллиграмм на киллограмм используемых для изготовления детского питания
особая тревога у депутатов была вызвана тем что ежегодно идет гигантский рост объема ввоза пальмового масла и жира в россию и казахстан
в российскую федерацию в две тысячи восемнадцатом году ввезено более миллиона тонн
в казахстан в период с пятнадцатого восемнадцатый год пятьдесят четыре и шесть тысяч тонн
поскольку это резко удешевляет продукцию путем замены молочных продуктов и других традиционных для нашей страны масел и жиров
при этом более восьмидесяти процентов пальмового масла поступающего по импорту в еаэс из малайзии индонезии турции украины фрг и других стран
содержит глицидиловые эфиры в количестве в пять десять и более раз превышающие предельно допустимый уровень принятый в настоящее время в европейских странах
в целях сдерживания роста объема ввозимого пальмового масла российская федерация летом две тысячи девятнадцатого года ввела на него двадцатипроцентную таможенную пошлину
в августе девятнадцатого года на территории стран еаэс решением коллегии евразийской экономической комиссии номер сто тридцать два утвержден предельно допустимый уровень
содержания глицидиловых эфиров в пальмовом масле детском питании и другой пищевой продукции соответсвующей нормам принятым европейским экономическим союзом
вместе с тем данное решение до сих пор в силу сомнительных искусственых задержек заволокичивается в течение трех месяцев и не вводится в действие
для казахстана это является крайне актуальным по причине выявления многочисленных фактов завоза и производства внутри страны
сыра сырных молочных продуктов из россии белоруссии украины франции где животный жир полностью заменяется пальмовым маслом
это создает угрозу здоровью наших граждан особенно детей
в связи с изложенным просим дать указания министерству здравоохранения обеспечить полный контроль за качеством ввозимого пальмового масла и изготовляемого из него продукта
запретить ввоз сырных продуктов и спредов содержащих пальмовое масло с глицидиловыми эфирами сверх установленной решением комиссии еаэс номер сто тридцать два нормы
принять меры по укомплектованию лабораторий министерств здравоохранения и сельского хозяйства современными приборами позволяющими при ввозе товаров проводить проверки экспресс анализ по определению качества продуктов в том числе и пальмового масла
министерствам юстиции национальной экономики и торговли поставить вопрос перед коллегией евразийской экономической комиссии о скорейшем введении в действие решения коллегии от шестого августа
две тысячи девятнадцатого года номер сто тридцать два определяющей предельно допустимые показатели глицидиловых эфиров в пальмовом масле детском питании и другой пищевой продукции
а также ввести в регламент изменения обязывающие указывать в маркировке продуктов наличие пальмового масла поскольку это приводит к сокрытию истинного состава пищевых продуктов
министерству финансов по аналогии российской федерации ввести двадцатипроцентную таможенную пошлину на ввозимое в казахстан пальмовое масло что побудит потребителей пищевой продукции
приобретать молочные продукты и растительные масла у отечественных производителей и инвестировать в этот сектор дополнительные средства на его развитие
приложены ранее направленные депутатские запросы
с уважением депутаты от ассамблеи народа казахстана
спасибо сөз депутат косарев владислав борисовичке беріледі
спасибо уважаемый нурлан зайроллаевич
наш депутатский запрос направлен премьер министру республики казахстан
вместе с развитием экономики страны и повышением внимания благосостоянию населения настало время проявить заботу о тружениках прошлых лет некогда создававших экономическую мощь нашей страны
у нас в казахстане в настоящее время проживает шестьдесят героев социалистического труда среди которых такие известные личности как вера васильевна сидорова заместитель председателя верховного совета казахстана исмагамбетов суйындык маненович
ихинжолова сагила абдрахмановна заслуженные работники сельского хозяйства нашей страны и другие известные люди ставшие примером подражания для миллионов тружеников страны
в свое время эти люди были окружены заботой государства
в последнее время они все на заслуженном отдыхе и получают специальное государственное пособие в размере девять и шесть десятых мрп что составляет в настоящий момент чуть более двадцати четырех тысяч тенге в месяц
в других постсоветских странах проживающие там казахстанские герои получают значительные надбавки за звание герой социалистического труда
в переводе на тенге в россии они получают семьсот пятьдесят тысяч в украине шестьсот пятьдесят семьсот тысяч
фракция народные коммунисты просит вас рассмотреть возможность увеличения специального государственного пособия этой категории пенсионеров не менее чем в десять раз от существующего ныне размера
такое внимание государства стало бы еще одним шагом проявления уважения к заслуженным ветеранам труда
одновременно с этим считаем необходимым
привлекать таких заслуженных людей к работе общественных советов в комиссиях по профессиональной подготовке молодых людей
просим вас рассмотреть о принятых мерах предоставить ответ в установленные сроки
нахожу необходимым попросить депутатов от других политических партий поддержать наш запрос
о предоставлении что будет свидетельством единства депутатского в социальных вопросах
спасибо за внимание
спасибо владислав борисович
сөз депутат абдрахманов сауытбек абдрахманұлына беріледі
рахмет құрметті нұрлан зайроллаұлы
депутаттық сауал қазақстан республикасының премьер министрі маминге бағышталады
құрметті асқар ұзақбайұлы
отан тарихында туған жерді жанқиярлықпен қорғаудың жарқын мысалдары жеткілікті
олардың арасында жаһандық ауқымда мәнді оқиғалар да бар
бұл орайда біз әлемге әйгілі әмірші кир мен массагеттер әскердің арасындағы алапат шайқасты алдымен атаймыз
ол оқиға дүниежүзілік тарихқа кірген көптеген көркем шығармаларға сахналық туындыларға арқау болған
болат жандарбековтың томирис хикаясы кеңінен танымал
жақында қазақфильм студиясы томирис атты фильм түсірді
айтпағымыз сол оқиғаның ел тарихындағы орны оның ұлттық сана сезімімізді қалыптастыруға отаншылыдқ тәрбиесіне қоса үлесі
біздің дәуірімізге дейінгі бес жүз отызыншы жылы өткен бұл шайқастың жай жапсарын тарих атасы атанған геродоттың өзі жазып қалдырған
геродот былай дейді ақыры массагеттер жеңеді
барлық дерлік парсы әскері соғыс таласында қырылды
кирдың өзі де өлді
ол толық жиырма тоғыз жыл патшалық құрған
томирис шарап құятын тері ыдысты адам қанына толтырып қырылғандардың арасынан кирдің денесін тауып келуге бұйрық береді
кирдің өлі денесін тапқанда оның басын ыдысқа тығуды бұйырады
содан кейін мынаны айтады
мен сені шайқаста жеңіп аман қалғаныммен сен мені жеңдің себебі айла мен баламды құрттың сондықтан мен айтқанымдай сені қанға тойдырамын
геродот тарих бірінші кітап екі жүз он төртінші бөлім
бұл сәт ұлы суретші рубенстің патшайым томирис кирдің кесілген басының алдында атты белгілі картинасында бейнеленген
біз бұл шайқасты әлем тарихын өзгерткен оқиғалар қатарына қоса аламыз неге
себебі оған дейін алдынғы азияны кіші азияны мидияны лидия патшалығын вавилонияны месопотамияны сирияны
палестинаны және финикияны жаулап үлгерген кир осы жорықтан кейін египетті басып алу жорығын соғысын бастамақшы еді
одан кейін еуропа елдерін бірінен соң бірін бағындырмақшы еді
кирдің бұл жорыққа шыққандағы мақсаты сақ даласындағы аңызға айналған мол алтынға қол жеткізу болатын
сақтар туралы оларда күміс жоқ темір аз бірақ қола мен алтын көп деп жазғаны белгілі
егер кир массагеттермен шайқаста ажал құшпағанда әлемнің сол замандағы саяси картасы басқаша қалыптасуы көптеген халықтардың қанқұйлы қолбасшының құлдығына түсуі әбден мүмкін еді
елдің азаттық жолындағы осы ұлы ерлік төл тарихымызда мектеп оқулықтарына кеңінен енгізілуге маман зерттеушілердің еңбектері арқылы әлем тілдерінде насихатталуға тиіс
ұлы даламызда осы орасан оқиғаға арналған монумент тұрғызылса да ешқандай артығы жоқ
сонда ол шайқас қай маңайда болған деп шамалай аламыз
белді тарихшылардың көбі шайқасты сырдәрия бойында өткен дегенге бейім
өзіміздің қолымыз жеткен орыс тіліндегі зерттеулерден дәлелдер келтіріп көрейік
струге былай дейді событие произошло в середине амударьи и сырдарьи в районе аральского моря
шишов былай дейді персидская армия дошла до реки яксарт
соколов былай дейді в средней азии продвинулись до реки яксарт сырдарья
там в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году кир был убит в стычке со скифским пламенем массагетов
рыжов былай дейді во время битвы на восточном берегу амударьи куруш потерпел полное поражение и погиб сам
көрнекті жазушы әнес сарай шайқас амудәрияның ізбой жақ бетінде болған деген пікірде
ізбой түрменстан жерінде кеуіп қалған өзеннің арнасы
ол сарықамыс ойпатынан каспий теңізіне дейін созылып жатқан
академик ғафуров таджики древнейшая древняя средневековая история атты кітабында наконец есть сообщение что кир воевал в равнинах даев деп жазады
страбон көптеген скифтер каспий теңізінен бастап дайлар деп аталған деп көрсеткен
құрметті асқар ұзақбайұлы
академик ғафуровтың разгром кира массагетами в конце июля в начале августа пятьсот тридцатого года до нашей эры первая точно утсановленная дата истории народов средней азии деп жазуында үлкен мағына бар
екі мың жиырмасыншы жылы біздің дәуірімізге дейінгі бес жүз отыз жыл өткен ол шайқасқа екі мың бес жүз елу жыл толғалы тұр
ұлы қолбасшы кирді жер қаптырған шайқастың өткен өңірін шамамен болса да анықтауды мақсат ететін тиісті ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу жөнінде нақты тапсырма беруіңізді сұраймыз
маман тарихшыларымыз бір тоқтамға келген жағдайда ол маңайдағы магистралдық жолдың жолдың бойында осы жерді мекендеген
батыр бабалардың ғажайып ерлігіне арналған монумент қою мәселесін бюджет қаражатының араласуысыз ақ шешуге болады деп ойлаймыз
құрметпен мәжіліске қазақстан халқы ассамблеяссынан сайланған депутаттары рахмет
рахмет сонымен депутаттық сауалдар аяқталды
құрметті әріптестер енді
бірнеше күннен кейін біз
жаңа екі мың жиырмасыншы жылды қарсалатын боламыз
жаңа жыл ол әрқашан да өткенге есеп беріп болашаққа зор үміт және сенім арттыратын ерекше кезең әрине
біздің кезекті сессиямыз әлі аяқталған жоқ
бірақ та өткен төрт айда атқарылған жұмыстарға тоқталатын болсақ біз отыздан астам заң жобасын қарап мақұлдадық
онда ең алдымен халқымыздың әл ауқатын күшейтуге ерекше назар аударылды
соның арқасында тікелей әлеуметтік экономикалық маңызы бар бірқатар заңдар қабылданып оны жүзеге асыру үшін нақты қадамдар жасалынды
осы жолда біз тұңғыш президентіміз елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев белгілеп берген стратегиялық бастамаларды басшылыққа алдық
сонымен бірге сессиясының ашылуында мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев алға қойған мақсаттар біздің басым бағыттарымыз болды
алдағы жылда басталған жұмысты жалғастыратын боламыз деп сенім білдіруге рұқсат етіңіз
уважаемые коллеги сегодня мы с вами проводим завершающее в этом году пленарное заседание мажилиса парламента в рамках пятой сессии безусловно
вся законодательная работа депутатов ведется прежде всего с учетом приоритетов стратегического курса первого президента страны елбасы нурслутана абишевича назарбаева
также на открытии сессии в сентябре нынешнего года первоочередные задачи законодательной деятельности парламента были определены и главой государства касым жомарт кемелевичем токаевым
с начала этой сессии мажилис взял в работу семьдесят семь законопроектов из них тридцать шесть уже рассмотрено и одобрено
при этом внимание депутатов было сконцентрировано в первую очередь на тех законопроектах которые направлены на улучшение качества жизни всех казахстанцев и повышения благосостояния нашего народа
надо особо отметить что мы своевременно одобрили все законопроекты направленные на реализацию послания главы государства касым жомарта токаева народу казахстана
тем самым мы полностью обеспечили законодательную поддержку послания президента
в частности законодательно закреплена персональная ответственность руководителей за совершение коррупционных правонарушений подчиненными
мы одобрили очень важный законопроект о статусе педагога предусматривающий дополнительные социальные гарантии снижение нагрузки и сокращение отчетности наших педагогов
законодательно поддержана передача поступлений по корпоративному подоходному налогу от малого и среднего бизнеса местным бюджетам
также компании микро и малого бизнеса освобождаются законодательно теперь от уплаты налога на доход сроком на три года

по каждому из законопроектов в каждом комитете мажилиса на всех рабочих группах велась очень важная кропотливая работа
результатом которой позволен позволило вот за эти четыре месяца принять эти очень важные законы для нашего казахстанского общества
в целом работа депутатского корпуса мажилиса с первых дней сессии была весьма интенсивна была насыщенна
ну и впереди нас ждет еще конечно более значительный объем работы направленный на законодательное обеспечение реализации поручения елбасы и главы государства
мы совместно с коллегами из правительства продолжим планомерную содержательную работу по совершенствованию отечественного законодательства улучшения его качества
мы должны будем совместно с нашими коллегами из правительства э просмотреть проанализировать и проконтролировать ход исполнения государственных отраслевых программ направленных на реализацию тех законов которые ранее были приняты у нас в стране
и вся эта работа будет вестись как у нас и заведено при полной информационной открытости нашей палаты
хотелось бы также отметить что с начала работы текущей сессии мы провели семь правительственных часов в новом формате
и по итогам этих правительственных часов были выработаны рекомендации и даны предложения по улучшению деятельности государственных органов
должен вас проинформировать что повысилась отдача и обратная связь по депутатским запросам
и наверно этому способствовала и принципиальность наших ряда наших коллег которые потребовали прихода сюда руководителей государственных органов и ответа на те депутатские запросы которыми не удовлетворены были наши некоторые депутаты
по итогам правительственных часов как я говорил были выработаны рекомендации даны предложения конкретные по каждому направлению по каждому государственному органу
и должен вас проинформировать что большая часть из них сегодня находится на реализации в исполнительных органах власти
в работе мажилиса безусловно очень важна роль депутатских запросов
прежде всего они направлены на решение вопросов волнующих наших граждан волнующих все население
в связи с этим депутатами мажилиса за прошедший период в правительство было направлено свыше ста депутатских запросов
также надо отметить что с начала работы текущей сессии было проведено пять выездных заседаний комитетов мажилиса и целый ряд международных конференций
особо надо сказать про четвертое совещание спикеров парламентов стран евразии которое стало самым представительным форумом парламентариев европы и азии
поэтому уважаемые коллеги сегодня хотел бы поблагодарить всех вас за вашу четкую профессиональную и слаженную работу
уверен что и в следующем году благодаря совместной работе всех фракций представленных в мажилисе всех депутатов депутатов от ассамблеи народа казахстана
мажилис парламента обеспечит качественную и эффективную законодательную поддержку стратегического курса елбасы и поручений главы нашего государства
дорогие коллеги
начало две тысячи двадцатого года мы с вами проведем в регионах встречаясь с избирателями
выезды в регионы в соответствии с э решением бюро мажилиса у нас планируются с пятого по четырнадцатое включительно января две тысячи двадцатого года
как вам известно график уже отработан и утвержден
это очень важная составляющая нашей работы в ходе которой мы должны будем рассказать населению о ходе реализации послания президента
республики казахстан касым жомарта кемелевича токаева конструктивный общественный диалог основа стабильности и процветания казахстана
в ходе выездов в регионы мы проинформировали наших избирателей и о законотворческой деятельности мажилиса парламента за прошедший период
очень важно что поездки в регионы пройдут в новом формате в том числе с информированием о предстоящем выезде населения через социальные сети и местные средства массовой информации
я думаю это даст возможность расширить и географию охвата и лучше учесть пожелания населения
ну и как всегда мы будем проводить встречи не только в областных центрах
крупных городах но и в отдаленных аулах и селах
в завершении уважаемые коллеги хочу от всей души искренне поздравить вас с наступающим новым две тысячи двадцатым годом пусть
этот две тысячи двадцатый год принесет в каждый дом в каждую семью счастье и благополучие
новых достижений и процветания конечно всей нашей стране
желаю всем вам всем вашим родным и близким прежде всего крепкого здоровья благополучия а всем нам дальнейших успехов в нашей ответственной очень важной государственной работе

келе жатқан екі мың жиырмасыншы жыл баршамызға тек қана жақсылық бақыт қуаныш әкелсін
отбасыларыңызға амандықты тілеймін
әрқашан да сол амандықтың арқасында үлкен қуаныштарға үлкен бақыт пен қуанышқа жететін болайық жұмыстарыңызға табыс тілеймін
осымен мәжілістің жалпы отырысын жабық деп жариялаймын рахмет сау болыңыздар